والله ممكن اعمل ليهم لحمة الصاج مميزه في طعمها وتحضيرها وساهل وسريع وما موجود في البلدان التانيه بنفس الطريقة العندنا في السودان ونحن بنعملها طاعمه ولذيذه ممكن اي زول ياكلها يستمتع بيها ما بتغلط عليه الا اذا اكل منها اكتر من اللازم وده بيحصل انشاالله كان شربت مويه اكتر من اللازم بتضايقك